Abạalõ. <noise> aadon ezõor no gir ogir obgo ezõr, sa adio bhõ abaal õ peeõor ubom ughi tesi ogir obho pezor uke morol ezor udighi ubele, pu uru usa ma amabobh. Usa ma amabõbh õbhõ ubele. ku uru̱ ubake igomi õbhõ. udighi migam obho abele. u̱dighi ubele bho, <hesitation> puru ukorogh asumabobh pezõor ule. Uduroghaan aadon pezor ugir ogir, sọ pezoor uleey igarri olo ami umina udighi. Uduroghaan aadon onon ala, esi ughi õolõ. Adio abaal õ pezõor ughi ma achurch ezõr ugir ogir achuch ezoor. pezoor umina udighi migorri ule maa don. <noise>